Tigaaje, jaɓe, tane, gummeje, nelɓe. <hesitation> ɗee woni ɗe hakkille an waddi jooni banngal muuɗun. Eywa, nokku amin ga, ɗee noon anndu mi. Ina waawi taweede nokkuuje goɗɗe ko wonaa ɗe ina woodi.